Për scrivi ën bi-ièt dë ringrasiament ëntà cumansé cun ël nom d'la person-a d'la persun-a ch'ün a völ ringrasié e scrivi grasie për tüt soch coza l'as fai për mi u d'autre coze ch'üna persun-a a völ di